हम खाने में नारियल का इस्तमाल कईयान परकार से। कर सकेच्छे जिसे नारियल के गुद्धा के इस्तमाल करल। जा सकेच्छे औकर में दूद तेल या चटनी मिठाई ये सब। कई तरह के चीज़ बनावल जाईच्छे जिसे नारियल के हलवा। भी बनावल जा सकेच् और इहे परकार और भी बहुत कुछ। बनाईच्छे तो इहे परकार हम अपने घ़र में इस्तमाल कराईच्छी।